<hesitation> איך קען די בולדאג, דשערמאן שעפהערד, פודל, ביעגעל, <hesitation> גאלדען ריטריעווער, ס'דא א זייער אסא- א טשיוואווא, א האסקי, <hesitation> און נאך אסאך אנדערע מינע.